Minday kitapo zaho añat- añaty kitapo iñy misy kahie, stilô, goma, kraiô. Raha fa mahakasikasiky fornitira skolera reñy àby. Mañaraky zay minday bolozy zaho satria mety hitadia bolozy an-dakilasy iñy isaky tenia. Aprey añizay da minday gotey zaho mba tsy ho kere no fa avy an-dakilasy añy.